बहुत सारा यना व्यंजन छन जु बहुत ही आसान और स्वाद हौंदा, जन लगडी, खिचडी, पुलाव, दाल भात, झोली भात, फाणू भात, आलू कु थींचवानी, आलु की भुजी, आलू का गुटका, चटनी दाल की पकोडी आलू-प्याज की पकोडी हमुक बहुत बढ़िया लगदी ।